Awwal shuqul leyi al ma bansa fi waqit ana sakkayyir da hubas yom waddo ni lel madrasa da, al yom da ma bansa, finshal waqit da ana khayif wa ba shif khalas yani ana khalet abuyi wa ammi shegat na gedeh khalas abuyi ma biju leyi gedeh yamta badal na jo shaloni kan.